Chingo wai wale xna diika no galle diika' gall bida no par par ka mieti mato nuga lle loi na xkwan sigasllelo naxchi nax nadika nida nax chich nugalli loi na na xna' diika' xkwan lix nogallele chixi nogachile nax xwan per na loi pues kolor maile pues chula naxto diika xna' diika' dolo ka llema wale la xino diga llinokarta mien wa lei nam na llele xna' diika' wa na xna' diika' ron xila nada gon kwan xix na gan nadika koka na kwa len re kan likwado nate likwama lo rekwan licuado koma to gallo likwa ma gallile nax tu na ma na gulla gulei nadika diika tarniende togallele raka nolle xelille li gusto rond nille to gusto nixe to gallile ladika nax comida mala